هو، زه کولی شم تاسو ته د پاکستان د می میاشتې د هوا په اړه معلومات درکړم. دا میاشت د پاکستان په ډېرو سیمو کې د تودوخې او وچ اقلیم ځانګړتیاوې لري، چې د سفر لپاره ځانګړې تیاري ته اړتیا لري.